<noise> Zah tsy isagn'andro managno fanantanjahategna fô indraikigny isan-kerignandro ,zah indraiky isan-kerignandro managno fanatanjahategna io deux heures de temps anagnaovako azy. <noise>